أفظل الطهي وتناول الطعام بالمنزل، لأن الطبخ بالبيت <hesitation> يعطي فرصة لعد أكلات صحية وأفظل من حيث المكونات بعد <noise> الجلسة في البيت يعني تكون أكثر راحة وأجواء حلوة، المطاعم زينة بس البيت يعطي شعور بالحميمة والإستمتاع مع الأهل والأصدقاء.